பயணம் செய்யும் போது ​​நாணயத்தை மாற்றுவதற்கான. சிறந்த வழி நீங்கள் வெளியேறும் முன் பணத்தை. மாற்றுவதற்கு உங்கள் வங்கியைப் பயன்படுத்துவதாகும் ஏனெனில் அவை வழக்கமாக சிறந்த கட்டணங்களை. வழங்குகின்றன மேலும் நீங்கள் மிகவும் சாதகமான. மாற்று விகிதங்களைக் கண்டறிய ஆன்லைனில். விருப்பங்களை ஒப்பிடலாம் விமான நிலைய. கியோஸ்க்களில் அதிக கட்டணங்கள் மற்றும் மோசமான. மாற்று விகிதங்கள் இருப்பதால் நாணயத்தை. மாற்றுவதை தவிர்க்கவும் வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது. கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிக்காக ப்ரீபெய்ட் பயண. அட்டையைப் பயன்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.